Ko hawti komfiyuta e wodi monito, e wodi CPU, e wodi spika, e wodi softuwaya, e wodi maws, e wodi kinod. Komfiyuta e hawti e hadwaya e softuwaya.